أفظل إني أشوف فيلم جيد، علشان الفيلم فيه متعة كبيرة، <hesitation> فيه ألوان جميلة ممتعة مبهجة، الكتاب أحس إنه يخليني أشعر بالملل، ما أحب <hesitation> قراءة الكتب بشكل ما أحسه ممتع، <hesitation> مشاهدة الأفلام شي ممتع جدا للخيال والعقل والقلب.